Yala ntha yala thi kuni thi kuni kuni a tjua ko niu gita kuni anth'e thi tsu xra ka'nio o guan'e o a yala para xrangi xru thi kuni xra nche si.